මම වඩාත් කැමති <hesitation> සුරතල් සර්පයෙකු ඇතිකිරීමටද <hesitation> නැත්නම් <hesitation> සුරතල් හාවෙකු ඇතිකිරීමටද <hesitation> කියන එකට නම් <hesitation> මට <hesitation> කියන්න පුළුවන් දේ තමයි <hesitation> මම ඇත්තටම සර්පයන්ට නම් ගොඩාක් බය කෙනෙක්. <hesitation> ඉතින් <hesitation> ඇත්තටම සුරතලේට සර්පයෙක් ඇති කරනවා කියන එක නම් මට හිතාගන්නවත් අමාරුයි. එහෙම කරන අයත් ඇති. නමුත් <hesitation> මට නම් <hesitation> ඒක <hesitation> ඉතාම භයානක දෙයක්. එක නිසා <hesitation> මම නම් <hesitation> අනිවාරෙන්ම තෝරගන්නේ <hesitation> සුරතලේට <hesitation> හාවෙක් ඇති කරන එක. මොකද <hesitation> හාවා කියන සතා ගොඩක් අහිංසක සතෙක් විදිහට තමයි අපි හැමෝම දන්නේ. අනික <hesitation> හාවෙක්ව <hesitation> ඇති කළා කියලා කිසිම මනුස්සයෙක්ට හානියක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක <hesitation> මම දන්නවා. ඒ නිසා <hesitation> ඇත්තටම මම <hesitation> සර්පයෙකුයි හාවෙකුයි අතරින් <hesitation> සුරතලයට ඇති කරන්න තෝරගන්නේ හාවෙක්ව. අනික හාවෙක්ට කන්න බොන්න දෙන දේවලුත් පහසුයි. කැරට් <hesitation> එළවළු <hesitation> කොළ ජාති වගේ දේවල් <hesitation> විශේෂයෙන් උඳුපියලිය වගේ දේවල් <hesitation> හාවෙක්ට දුන්නාම සුරතලයට ඇති කරන කොට <hesitation> ලොකු ප්‍රශ්න වෙන්නෙ නැහැ. නමුත් සර්පයෙක් ඇති කරන එකෙන් <hesitation> විනාශයක් වෙන්න පුළුවන්.